انا جابلي ربي نكون مضطر للاكل مرة واحدة خير من النوم مرة واحد لان النوم خليه يجي نورمال عادي ميضرش لكن الاكل هو الصح هو القوت يعني ادا تقدر تاكل خطرى وحدى وتعيش راك مليح راك خير من باقي البشر